طبعا التصويت <hesitation> مهم جدا ويضمن حقك إنت كمواطن وحق واجب عليك على دولتك، وهي اللي يحدد المستقبلب ب- بتاع البلاد باش تكون البلاد فيه إزدهار هيك، يكون في عادة في مساواة لما يكون الناس تقدر تصوت في الإنتخابات هيكي، بكونش في أي تزوير هيك تعاطي لبلاد حرية.